A jna ni kuu ore nda jɨꞌɨi yuku, te nda ndekai burru, kueyu nda jɨꞌɨ, jnu ye ikai jue'e, te jnu ko ni yene'e lo'oi, te ni inii jnu ni kuu ñayivi a chitií, te ko so xi ña inisoi, na ndukuso wa'a na ndukusoi laa te jiniso, lujua ni kuu ye kichi lo nda iyo cargai, a nda yojlo ña'a taka ñayivi.